Raha kôranahy sendra taraiky tamina fivoriana, na tamina fivoriana fianakaviana zany na amina asa, dia ny fomba fialako tsiny dia izao, hoe: <hesitation> azafady tompoko a, miala tsiny indrindra raha ohatra ka tara tamin'ny fotoana izay tokony nifampinera- nifampiarahantsika teto fa nisy na- nisy antony a nahatonga anahy tsy tonga tamin'ny fotoana izay nifanomezantsika ka dia amin'ny magnaraka hoezahako tsara hotratrariko amin'ny fotoana tokony ho izy a ny fotoana ifanomezantsika ka dia mba ialana tsiny aloha amin'ity androany ity.